Rôpolo <hesitation> roa arivo rôpolo a-rôpolo amby, izy io ndraiky zen̈y a- azoko <hesitation> a-firy ma teto tamy zay tan̈y andran'izy io nan̈ano ndreo fibohan̈a fôtiny nisy valan'aretin̈y zen̈y tamy niatra tamy <hesitation> tà Madagasikara teto ndraiky tamy tan̈y jià- tamy tan̈y maromaro man̈eran-tan̈y.